Dara, yaajin jannde maa, ɗuuɗu binndi, winndu ɗoo mbinndaa toon. <hesitation> Ekkita kala winndude feere feere, waylita janngito ɗaa pat ko ekkiti ɗaa, dursa ɗum daga aran, daga fuɗɗoode, har timmude.